La nɇɇ’ köö elyna e dse tý dsin e li xen jan, dse tý ga dsín e li xen jan jö dsii e kiä’na e li xen sÿÿ, e kie xa köö <hesitation> xa Köö e lɇ ba kié’ e nɇɇ e re áána sÿÿ e nⱥ’ re mi kïna, ‘nⱥ’ re ⱥⱥra la jy e xa kieera kiä’na, jiaka’ ä’ lɇ la’ e kiä’na jan dsii kie’ e <hesitation> e my líí ma re jnyn óó’ kiäno, jö my lii my kuⱥⱥ’ dxaa my kuⱥⱥ’ ää ka juý e nɇ ‘nɇɇ’ kö e lyna jná e dxó ga e jan dso dsii e la ka’ e kiä’na sÿÿ.